Ny fanatanjahantena fantatro indray an, baolina kitra, ringoby, tsipy kanety be, voley, tenisy, basikety, handball, ny lomano, ny hazakazaka. <hesitation> Izay.